Kwan yon sa ngi yinlo yinzin tsua trin na. <hesitation> Yinzin na. Untsang sangti hi galaw en trin na. <hesitation> Anom meilin. <hesitation> Alimom meilin hi galaw tithei kop mei. Yintika zinle tengi yintum ma. Arim tsaan tsuan. Tali lama hen zinle tegantum ma. <hesitation> Koi lama ngi yinzin non. Vom bukua lama zinkantum dewa. <hesitation> Vom bukua tsu koi lai ange om. Engtenge om vom bukua. Vom bukua tsu mizoroma konu om pera nyesin. Vom bukua tsuan luimoi takte. <hesitation> Tava moi takte. Ramsa titimbe mudoro masin. E alo nimo. <hesitation> Zinve nge nge anga eni tsu. E alo zinve nge nge ro e eni tsuan. Kepo. Kachung tiga nse laga. Lau zinve nge nge galaw tumton ea.